vaya mi nancu ii gəshi ga atu ne tla ko tla gama ko gəmsək. Tla gama ka dawon kabi anyi da təkau, tla gama ka dawun a pi ci tladin bərri. Gamsak yawi ci gəmsak ka dumu ka dlam puda na atu na aci, tla gususku kasau tlamin gəri dɗvo ka jib ji du ii miliyan na bee karamma ka ba na tladin shirin ko kwamin shirin toh a kunu ko da ka ruwai ko ka ruwai bai ka dawadu nin atu a tambana ci ii kun bayi ii kunu bayo dakwda, ii kun bee vaya duk nancu vaya munduwa nanci na tla. Tla dawa gəritəta bai, ka de di ci tusuwa atau nin sen men bik dawa gəri ka bar di ci biji kaya wate dace. Ka dəmu ka tadna tla kayi di pata da dlame duwa daiki taa mi wara azəm mi ancu dan da ci. A munduwa ka de naa azəm mi wara duk a ci a taau nin kapa di cin atadu ii chakchak. Aam, kade di ci aam tawanke a ci a dəmu da si du. Ii kunu ka sutuku ii ntu ganai nabi dun tla rama da "ii ii ii" nar ma du ntu gu Tla ci ci ne dəvo dagwda, gusku tladin men a təka dlamnakshi təta waci nən gətak a dəmu da masai na tladin shirin da dlam dau paida ko tla ko kwam ii puda. Amman gususku tladin shirin tla gətak ii mayim wara rawa sosai bai da ramma da masi tla nin, se akshi ngurmi shirin ko kuma amana aman nawan aɗa kən cacap bayi ko da dəvo ruwai ko da dəvo bee wara aci a wana gwamnati a bari ci wato dakwda təra ke nan da cacpi a ma lakwtu kabin da masi tla. Saboda haka tla dlaman gara bee na mi wara tiye bai da dlaɓ na atu so a kunu ka sunu tla ii ntu ga tunu par tla bee ni mi gəshi ga an ci du, dawa gəri təta bai bee na zabetu gaɗau.